Amaka ga- amaka g'ekirooto kyangye n'okugira enju eyangye erimu buri kimwe kyona ekirikwetaagisibwa nk'amashanyarazi, nk'amiizi n'okushanga otakupangisa ow'abandi ori owaawe konka ekikusingayo n'okushanga nootuura n'abantu bakukuheereza obusingye, abantu abookutuura nabo buriizooba naabaasa kuba ari nka munywani waawe, ninga omushiija waawe ninga omukazi waawe nari abaana baanyu mbwenu amaka ag'ekirooto kyangye okusingayo n'okukura nkatuura n'abantu abu mukushobezana mukasaasirana, abu mukukyengana, abumuku abumuku abumukukora. Nanka abumukukora, abumukuteekateeka hamwe mukahikiiriza ebintu ebi mwikiriziineho hamwe, ahaakuba amaka nigaba garimu ebintu byingi nk'oku okugura amataka, nk'okuguza ekintu kandi haahatarimu obuta obwikirizana ahaamuheru gwizooba, nimuhendera harimu rwango nyingi, mbwenu amaka garimu kwikirizana, nimuhendera muguzire n'amaka agumukutuuramu, agu mukaakunzire nk'ag'amaju, mutamu ebintu ebi mukukozesa nk'amashanyarazi n'ebindi byingi n'ebi- n'ebindi byingi nkako nk'oku nk'okuzitira ahi mukutuura n'oku murikutuura naba nanabagye nanabariraanwa baanyu.